إذا جال كلمة مشى عليها ما يغير كلامه أبد، هذي أكثر صفة تعجبني في الفرد إذا جال كلمة ووعدك بشي يمشي عليها يكون صادج معك كلامه ما يغير كلامه إذا وهذا الشي اللي ما تلاجيه يعني في أغلب الناس الحين يعطيك كلمة وتلاجي بعدين إيش غير الكلام اللي جاله لك أو كلامه ما يمشي معك تمام هذي أشياء إيش مو كويسة.